Plombier ma io? _x000D_ Azafady raha magnelingelina andreo fa i tuyau agnatin'ny tragnoko akato koa zalah de mitete de jibo-drano aby si ah zalahy tragnoko akato, raha mba azo atao zalahy e, raha mba hoe manam-potoagna malalaka anao de mba tongava koa zalahy magnambotra ny akato fa akato ah lay sy azo iainana si ane.